כ'וואלט ענדערשער געוואלט זיין א באקאנטע שפילער, א מיוזישן וועגן, איך האב זייער שטארק ליב מיוזיק, און איך וויל קענען קאנעקטן צו די מיוזיק און צו די מענטשן, און איך האב נישט ליב- איך האב נישט אזוי שטארק ליב <hesitation> ספארטס, כ'האב נישט ליב <hesitation> איך בין נישט אזוי גוט אין עס, און איך פארשטיי נישט און איך פארשטיי נישט אזוי שטארק צו עס, סו איך וואלט געוואלט זיין א שפילער